<hesitation> Raha hoe loko manga ndreka zany an de andranomas- ranomasina tegna tonga agnaty saignako voalohany an de <hesitation> lanitra, io zany loko, io zany tonga agnaty sainako voalohany raha mieritreritra loko manga zany zaho.